ଜତଵଲେ ମୁଝେ ଏକ ରେପରିଜରେଟର ଵିଶରେ ଭାବେ ସେତଵଲେ ଅପନେ ରେପରିଜରେଟର। ରା ବହୁତ ଗୁଣା ମୌନେ ପଡେ ଜମଯତି କୀ ରେପରିଜରେଟର ରେ ଆମେ ବହୁତ କିଚୀ। ଜିନସା ସ୍ଟୋର କରୀ ପାରୂ ତକୋ ଥଂଡା ରୋଖୀ ପାରୂ ଜତଵଲେ ବାରାପ ଦରକାର। ତକୋ ବାରାପ ସେକ୍ଷର ନେ ତକୋ ହମେଂ ବାରାପ ବାହର କରୀ ପାରୂ ଥଂଡା ରେ ବହୁତ। କିଚୀ ଜିନସା ହମେଂ ସେପ କରୀ ପାରୂ ଜଯା କୀ ଗଂଧିଯା ହାଵାରୂ ମୌଂଚୀ ଥାଏ। କୋଲ୍ଡ୍ରିଂଗ ସାରୋ ଆରାମପ କରୀ ଖୀରୋଗ ପୈକେଟ ପରଜନ ତୋ ସବକୁଛୀ ଥଂଡା। ରହୀ ବାରେଶ ତାକୋ ସହାଜ କରେ କିଚୀ ଜିନସା ସ୍ଟୋର କରୀ ଆଗୋ ହୈଲେ ହମେଂ। ଫ୍ରୀଜ ସହାଜରେ ତାକୋ ସ୍ଟୋର କରୂ ଆଇସକ୍ରିମ ତକ ଆରାମପ କରୀ। ଚୋକଲେଟ ପରଜନ ତୋ ମଦ୍ଯୋଂ ହମେଂ ଏକ ଵାଟେ ଫ୍ରୀଜ ରେ ରୋଖୀ ପାରୂ।